Mazava hoazy moa zany ny akalo amin-dagno de hoe fanotoa tsako na hoe fandisana tsako na balahazo laha ohatsy ta hanao mofo balahazo de igny zany fandisana azy. De ny tsako koa zany tsy afaky hohanintsika laha ohatsy ka mbo misy ankofany igny fa tsy maintsy disany amin'iny zay vao afaky hohany. Zay gny fomba filàna azy sy famariparitako azy.